<hesitation> <noise> Nyew, ɔbra a bɛyɛ kokuntae wɔ aber a yerinyin osiandɛ dabia a d- na no mu nsɛm. Nna erinyin no nna erihyia ndzɛma bi a esuar no nnhyia da a. Ɔba dɛm a kwan a enye dɛm adze no ehyia no botum edzi do no ɔbɛyɛ wo adze <noise> fofor. Nna hɛn ankasa hɛn ndzeyɛɛ bi wɔ hɔ a ɔma abrabɔ <noise> yɛ kuntae. Yenyin na yɛse yɛbɔko, yɛnye oyi nnkasa a, abrabɔ no na ɔyɛ a ɔba hɛn do. Innya edwuma nnyɛ, ebusua so rohwɛ wo- w'enyim dɛ bɔkɔ dze biiibi aba a. Nyarba ahorow ebia wo mba a, wo yer, wo kun, w'awofo innya sika a edze bɔhwɛ hɔn dɛm adze yi nyinaa ma abrabɔ eyɛ kyinkyinae dodow.